Amignahy manokana alongany an, mafantatra mi izy satria misy signal an'ny tompony de fantany hoe zany fa magnanso anay tompoko zany, de ndrendreka koà ohatra hoe sipazana <hesitation> fosim-bary izy de tonga de kaopy zany izy hoe a ty tompoko <noise> fa ny akoho nefany sy maneho fitiavana zany fa misengosengoka akegny fogna de zegny.